සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව <hesitation> හෝ උණ තියෙද්දී <hesitation> ඇත්තටම අපි ඒ කාලය <hesitation> ගොඩක් විට විවේකීව ඉන්නව නම් හොඳයි. එතකොට අපිට ඉක්මනින් එය ඒ <hesitation> අමාරුකම <hesitation> සුවපත් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂෙන්ම සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව වගේ තියෙද්දී අපි වතුර අල්ලන්නේ නැති එක <hesitation> ගොඩක්ම වැදගත්. මොකද නැත්තම් වතුරට ගොඩක් ඉක්මනට තව රෝගී තත්වය වැඩි වෙන්න පුළුවන් නිසා <hesitation> ඒවට අදාළ බෙහෙත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වගේ නම් අපි පැනඩෝල් <hesitation> පිරිටන් <hesitation> විටමින් සී <hesitation> ඒ වගේ දේවල් <noise> පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි කොත්තමල්ලි තම්බලා බොනවා. ඒ වගේ දේවල් කරනවා. එහෙම නැත්තම් අපිට පුළුවන් <hesitation> හුමලේ අල්ලන්න. එතකොට හුමාලේ වගේ අල්ලද්දී ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. අපිට ඒ <hesitation> සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව වගේ තත්වයක් ඉක්මනට <hesitation> නැති කර ගන්න. ඉතින් අපි ඒ වගේ <hesitation> ඒ කාලේ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ <hesitation> අපි සීතල කෑම කන් නැතුව <hesitation> ඇගට <hesitation> ගුණ <hesitation> දේවල් කාල බීලා ශක්තිය අරගෙන <hesitation> ඒ කාලය ගෙවන එක <hesitation> ඇත්තටම ඉතාමත් වැදගත්.